Dawla laamu ɗum Inka cemmbiɗɗum ɗum wannginii, ɗum cemmb- ɗum ɓuri cemmbiɗugo hakkunde ndunngu ujineere go'o e teemeɗɗe ɗiɗi yahgo ndunngu ujineere go'o e teemeɗɗe jowi e sappanɗe tati e ɗiɗi.